﻿Gogo shig wuɗo ii wala ƙema chiƙo chinaa piɗɗi chinai ndang ƙanero ti shig wuɗoƙo, ƙema shiɗɗo shigƙim ƙindi wee wuɗoƙo lenƙero shaɓi, ya foƙƙo yuwero ɗiipa, shaƙƙa wesshemmoi ii yalam shaƙƙa kuma a ii shuccii lupiɗa ti shig ninyam ƙe ta ii ma tattamu ƙamma fucchii yiƙo shuran shu ƙa nnoo-no mandi lokaci ma illiƙo ƙa sheƙeet ndag uƙƙuro nnoo-no ɗijeshu ƙa foƙshu ndag shaɗu lelau nfuɗɗun shig wuɗoshu kenan ƙema fuɗɗo ya wuɗoƙom ɗicchii wochina shi indiƙo tafoƙƙoi ta wattu ƙa piɗa-piɗa ta foƙƙo, maninya sha foɗɗusha wuɗoni kullum ti kwi shireem wuɗoi ndag shuƙƙurero swaat ƙeta wa ninya lau lauwiu wuɗo shuƙƙirƙeron ta foƙƙi ƙelan ƙwi ai ɓani shi afuɗɗishi ya foƙni walam ƙe ma ɗiƙon ti shelei ma ƙen ndi chinoo ɗipa foƙƙi, ɗipa foƙƙi ndi pittu wommo ndang shubu shug wuɗoi ndang yuweroi yiƙeroi ii loono-loono, toshurankwi wocchemmo ta shubui ii mun yu pee, kannan ya foƙƙo ndiyi ƙan ɓangro a ƙaampiɗa ta foƙƙom, a kaam mandi we shi ta shobani ƙe ma chiƙo chinaa ii foƙ roccoƙon illerom, don ƙema illo ƙa sheƙer ƙema fuɗɗa foƙƙom ƙen ɗunƙo chu we chinaa ƙu roccoƙo ta ɗallirero ƙe ta lecco we shinƙa chiƙoo, to fuɗɗaa foƙ shi ta fuɗɗammo shuccii nkpattoii lecchusho we. ﻿Ka ta lecchuco wem, ƙamma we shinƙa chiƙo a ta yiƙo piɗa ti shiƙƙom, ɗicci shi ta foƙƙomo ndang yuweroi ɗipa ndang shobero yuwero ƙisshii ƙisshi iimanni piɗai ti bi shabi ma shaƙo yaƙo ma necchuƙo ɓirang ƙe sha yaƙoƙo tanƙo pedƙo chinai shanƙa chiƙommoi chinai a waalam chinammo a walam peneg ya foƙƙo shi a walam kuma ƙam ƙan shinna baturem ƙen yu shuran ka nono, uƙƙo nono peneg patton cswang kan fuɗɗon ya foƙƙo ƙa furo ƙam ning shiɓɓa furo nda ɓili <hesitation> ndi fuɗɗon ya foƙndi fuɗɗon ya foƙ ndi fuɗɗon ya foƙ peneg mommo shupu ƙoƙƙoi kulani ƙa lo shiƙ ƙema ɓanuƙo lo shiƙƙo wala piɗa ar iƙƙom manni pidi a riji ƙa shiƙrom warji ƙa piɗai minu ƙamma kashiƙmu ƙamma elenƙu ƙamma a ƙulji ƙa shiƙmu ƙammam, fuɗɗo ya foƙ ya foƙƙo ya foƙ shaɗu cshwag shaɗu nonoo ƙema ƙema ƙa we baturenm, wo bature ma ƙam ƙen yun shuran ƙa te.